كل إنسان لازم يكون عنده حرية يختار البلد اللي يعيش فيها خاصةً إذا كان يبحث عن حياة أفضل أو بيئة آمنة، بس بعد كل بلد لازم يكون عندها نظام ينظم هذي العملية عشان ما يصير في ضغظ كبير أو مشاكل، الحرية شي مهم بس لازم يكون فيه جوانين.